Shiokhulia shilio shindi shia chingufu nechichapati injira ya khulomba ichichapati obukulanga, obwananga muriro kwahikulanga mtinj ne kuli mufuko mkali opimanga amachi eshipira shikali nora khumaika kachemkakho kidogo nonisiakho wakhanusia amachi yako olaramo ichumbi ichumbi amachi kaliga nobukula obushe nochukha khu ibeseni wakhachukha obusie khubeseni olanyonyisiamo ichumbi mkosi mu busie mo noramo amachi nochakho khuganda busie ubo manjira ule ba nogandilamo busie eyo ulaganda busie ibo wakhamala ulabukula busie utaraa khumesa nashiri khuraa busie khumesa khubeseni ikhwo ularakho ulachikhama amafura yaani achanganye busie bwine mmafura wakhashanganyia wachachanganyia ulavufira nobula la busie ubwo notitamo nora khumeza, nora khumeza no chaka ukhusukuma busie ibo wakhasukuma olatetamo noteta busie bula okichaka khukunja nookunja nookunja noolunja nopanga kando nopanga kando wakhamala umfuko mkari unyala khurusiamo echichapati ishirini na nne ama ishirini na sita. Wakhamala ulachakha khubukula busie bulala nasukuma waichasukuma imo ulaba norele ipani iyo khumaka. Nichemkanga noba nore epani nichemkanga olarakho khamafura kidogo wacharakho mafura kidogo ulabukula ubusie kidogo ulabola bano ulabakunjila mno olapangusulia upani ili buchafu butengolekho burelekho bwakharulakho olaba nasukume chipati chia khuranga olaraa khupani khulia ilya wakharaa khupani ilachakaa khukalukhana, le ikalukhana ola shukhasia norakho mafura ikulu nora utekhanga echichapati chirano safari ndala ulachakha khuraa khupangakho chichapati chila nou kalakasia nokalakasia ni chiya chirano olonosiakho ura khuibeseni wkhanisia ne khuraa khubesieni olachirira saa khusukuma busie bundi nora nora khupani nochirira khutekha wachatekha lanyola wakhamala neshili eshindu shindi shilio shia aba wenya khutekha kama ne inyama ulabukula amchi ularaa khumaika ulaosila enyama iyo wakhatanyotonya wakhatonya inyama uree ulabukula amachi kano utombe sia enjama nora khumaika wakharaa khumaika ulabukula amachi shikombe shilala nomba shikombe ne enusu ulachukamo wakhachukamo ne echuka khurabishila noslekhasia wakhasukasia olaramo echumbi munyama umwo ne khandi ushukhasia kumi ne wibula wakhaebula ni amachi kashirimo ulekha ikhame yakhakama olakhaba shitunguyu shishwa avundu alishila ne enyanga. Naatonya ularanga utanye eshitungu noramo amafura wakharamo bila iya noramo inyanya. Wakharamo inyanya olashukhasia ashukhasia oshukhasie oshukhasie khuola khatano no oramo isupu niba ni kidogo yekhulira echapati oba nolembile ino inyama ilai ya baada ya khutekha ikho wa khakaranga ilaiya kama chidakika kumi no wiala. Nashiri khuila ularanga uenge chumvi ienemo chumi nesi eremo ulametamo echumbi kidogo nofunikha ya khaiya ne winula noraasi newinura bana ibe mwene niba echai ilio ulalomba echai ilya namnywera eshina shiokhulea shilayi shia chingafu.